ཐོ་པ་དོ་ནམ་གྱ་ལ་ན་གི་ཀྱི་ཁིམ་གི། གོ་མི་བུ་ལུ་དཀར་ཧེ་གི་གཅིག་ཟག་ཟག་ཀོ་དུག། ཏཧ་ན་གི་ཨོ་དེ་ཧེ་གེ་དི་བ་ཧོན་དེ་གི། ཐུག་ཏེ་རྡོ་ཀི་ཀབ་སུ་ཨོ་དེ་ཧེ་གི་ན་ཐེའུ་དུག། ཧོང་མཁན་ཉི་མད་གལ་མོ་ཀུ་ཙི་ཀི་ཁིམ་ན། སྤར་ཆ་ལབ་ཟུན་ཆ་ཨིན་ཏེ་ན་གོ་དེ་དཀལ་མ་ཕོ། ཟུ་ཏེ་གི་ན་གི་ཨོ་དེ་ཧེ་གི་བ་ཧི་ན་དང་ཚ་ལོ། ཐེན་བོའི་ཐེན་མེ་ཡོཪ་ཟག་ཏེ་ན་གོ་དེ་ཧེ་གེ། བར་སྟེ་གི་གོམ་བོ་ནང་རིན་པོ་ཆེ་ལྕག་ལྕག་དི་ཀིན། རིན་པོ་ཆེ་ལོ་ཏེ་ན་གི་སོ་སྦ་ཨིན་ཏེ་དི་ཧེ་གེ། ཁ་གི་ཐང་པོ་མན་ག་ལོ་ཁལ། སྤར་ཆ་ལ་ཟུན་ཆ་མུ་ཟེ་པོ་ནང་མེ་ལབ་ཏེ་གི།